وش أفظل، إني أعيش في قلعة أو إني أعيش في سفينة فظاء؟ والله هذا السؤال مرة غريب لكنني باختار إني أعيش في سفينة فظاء، لأن أكيد تجربة جديدة، وأكيد إنه في عالم ثاني، إني ممكن أشوف الأرظ من الفوق، هذا شي مرة حلو ومرة تجربة أحب أجربها يعني.